Okutja eyuva ndimbapenduka rukuru uriri mohamboumwe nao mbapenduka ei ekatupuka okukatupuka andarire mehee ohinga yoiri nao ekatupuka tjimbakotoka pona mbo eekurikoha aa ee eri andae omboroto nomai poo oruhere no nomaihi aa tjimbazu nokuria ami nomuhoko wandje atusekama atuhingi andae pokaruveze karwe atuyenene okukahaama okuhingiraa noo potjima tuyenene okuzika atuziki pamwe maa euva ndumbiri kuno muhoko wandje kuna mama wandje nomarumbi yandje novatena kwandje novanatje vao noho, aaaee okuzambo tjitwazu nokumana atukotoka konganda tjituno kanyando kunyanda noho atunyanda okuzambo opuwo atuu atutjitivi imbo vanatje imbo vatiti atuyenene okuveraera ovihambarere mehee ovina mbitwekurisa navyo imbo vanatje vakandino mbimuna kutja eoina mbitwekurisiwa navyo kavena vyo andae ovandu okuraerwa ovihambarere ngundee katwarara aaeeaa atuna tjitwazu pona mbo atuyenene okuu Atukumbu indjo ngumbiro yetu kuzambo tjitwazu nokukumba atuhiti aturara ii ami etjetja eyuva ndumba ndumenene okusuvera mutu eyuva tjirakaenda nao handje eyuva hino kuyenda koviungura hino viungura mehee euva ndimbasuvera nomasa osondaha mena kutja kapena viungura uyenena omundu uyenena okuyenda ko kereka nokukakumba owami omundu ngu ngumbino ngamburiro mumuhona imm.